félag eldri borgara fékk í dag vikufrest til að taka til varna í héraðsdómi vegna

eru óánægðir með tilboð félagsins kröfur fjögurra stærstu aðildarfélaga a s í vegna námu fjögur hundruð og fimmtíu milljónum króna á síðasta ári samkvæmt nýrri skýrslu helmingur allra launakrafna er úr ferðaþjónustunni mótmælin í Hong Kong hafa áhrif á allt samfélagið og skipta því í tvær fylkingar segir íslensk kona sem býr þar annan daginn í röð var fjölda flugferða frestað vegna mótmæla á flugvellinum samstaða hefur náðst meðal flokka á Alþingi um hvernig umræður um þriðja orkupakka Evrópusambandsins verði á sumarþingi

hefst í lok mánaðarins níu konur saka

áreitni hann segir frásagnir þeirra ónákvæmar en sárt sé að heyra að hann hafi valdið þeim óþægindum lögmaður Félags eldri borgara segir að ekki sé hægt að afhenda íbúðir í Árskógum nema viðbótargjald verði greitt félagið hefur fengið vikufrest til þess að taka til varna í málinu í héraðsdómi tvö mál íbúðarkaupenda í Árskógum gegn Félagi eldri borgara voru þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur í morgun kaupendurnir krefjast þess að fá íbúðirnar afhentar án þess

að greiða hærra verð lögmaður félagsins fékk í dag vikufrest til þess leggja fram rökstuðning það þarf að nefna þessar varnir stuttlega og þar er vísað til laga um fasteignakaup sem gilda auðvitað um kaupsamning eins og þennan þá er annars vegar um að ræða sjónarmið Félags eldri borgara um ómöguleika það er ekki með lykla að íbúðunum og getur ekki afhent þær nema það liggi fyrir að það verði greiddur þessi sem hefur komið í ljós hitt sjónarmiðið er svo ákveðið hagsmunamat þarna á milli því að auðvitað varðar þetta þessi samtök í heild sinni þetta varðar ekki bara þessa tvo kaupsamninga þetta varðar þessa byggingu í

er ekki búið að gera upp við verktakann samkvæmt sáttatillögu sem félagið kynnti í gær greiðir hver kaupandi þrjátíu og sjö prósentum minna en áður var krafist íbúðarkaupendur eru óánægðir með tillöguna og nokkrir segja að Félag eldri borgara hafi ekki haft samband til að ræða hana flestir ætla að sjá hvernig málin fara yfir dómi

eigi að bjóða betur því við erum með kaupsamning sem er í lagi

hann er þinglýstur ekkert hægt að ganga að okkur mér finnst þetta frekar óaðgengilegt kannski skömminni skárra en í alla staði ég held að ef það verður farið hart að félaginu þá fer það bara í gjaldþrot og það réttir ekki neitt við sem slíkt því það á ekki neitt fyrir þessu og ég veit ekki hver hver raunverulega tekur þá við íbúðunum hérna forsvarsmenn stjórnar vildu ekki tjá sig ég held að það sé

langan frest vegna þess að það hefur

að sáttatilboðið hafi áhrif á

stillt upp við vegg

flugferða var frestað á flugvellinum annan daginn í röð íslensk kona sem býr í

segir viðbrögð stjórnvalda í Kína mikið áhyggjuefni mótmælin héldu áfram á flugvellinum í dag og kom til átaka á milli lögreglu og mótmælenda Helga Björk Jónsdóttir sem hefur búið

í Hong Kong í rúm sex ár segist finna ótta hjá borgarbúum þetta er alveg að hafa áhrif á allt samfélagið veginn allir með

í tvær fylkingar með eða á móti ríkisstjórninni og lögreglu hingað til hafa stjórnvöld í Hong Kong þau eru að reyna að bíða þetta af sér þau stigmagna aðeins hörkuna en eru að reyna að bíða þetta af sér sem virðist ekki vera að virka mótmælendur saka lögreglu um of mikla hörku sameinuðu þjóðirnar tóku undir það í dag

viðbrögð kínverskra stjórnvalda sem hafa sagt aðgerðir mótmælenda jaðra við hryðjuverk hafa ýtt undir vangaveltur um að þau hyggist beita sér gegn mótmælunum ég myndi segja að bara það

notað orðið hryðjuverk sé mikið áhyggjuefni áhyggjuefni vegna þess að það gefur í raun og veru til kynna

beita mun meiri hörku en gert hingað til þannig að ég hef verið að fylgjast svolítið með því hvort að

verið einhverjar hreyfingar á hernum til dæmis hinum megin við landamærin sem mér sýnist ekki hafa verið hins vegar hefur

Kína verið færð að hann hefði upplýsingar um að kínverski herinn sé á leið að mörkum Hong Kong og Kína það vekur óhug þar sem mörgum er enn í fersku minni þegar kínverski herinn drap

minnst tíu þúsund mótmælendur á torgi hins himneska friðar fyrir þrjátíu árum hundruðum milljóna er stolið af launum ungs fólks og útlendinga ár hvert samkvæmt nýrri skýrslu a s í um brot á vinnumarkaði fjögur aðildarfélög a s í gerðu nærri átta hundruð launakröfur á síðasta ári í skýrslunni sem birt var í dag kemur fram að margt bendi til þess að íslenskur vinnumarkaður sé

tvískiptur brotastarfsemi bitni aðallega á erlendu og yngra launafólki með lágar tekjur lítið sem ekkert er brotið á þeim sem eru með hærri tekjur

helmingur allra launakrafna er gerður fyrir hönd félagsmanna af erlendum uppruna sem eru nú fimmtungur fjögur aðildarfélög a s í gerðu í fyrra launakröfur upp á samtals fjögur hundruð og fimmtíu tvö hundruð og sextíu þúsund

hæstu

eru til fyrirtækja í mannvirkjagerð um helmingur allra launakrafna er í hótel veitinga og ferðaþjónustu a s í telur eðlilegra að kalla þetta en brot á kjarasamningum skýrslan byggist meðal annars á spurningakönnun Gallups yfirvinnu í fyrra helmingur telur sig hafa fengið minna greitt en samstarfsfélagi fyrir sömu vinnu þrjátíu prósent sögðust ekki hafa fengið ráðningarsamning fleiri ungar konur töldu sig ekki hafa fengið greitt fyrir allar unnar stundir en karlar sem samkvæmt skýrslunni vekur athygli þar sem fleiri launakröfur séu gerðar fyrir karla en konur svarhlutfall var aðeins um fimmtán prósent við undirritun stjórnvöld víðtækar aðgerðir gegn félagslegum undirboðum og brotastarfsemi á vinnumarkaði til að mynda

útfærðar yrðu aðferðir til að koma í veg fyrir kennitöluflakk drífa Snædal koma á samráðsvettvangi sem er gríðarlega mikilvægt

til að bregðast við þessu

lög um refsingar og sektir við

þverpólitísk samstaða hefur náðst á Alþingi um útfærslu á umræðum um þriðja orkupakkann sem hefjast eftir rúmar tvær vikur forseti Alþingis hitti forsvarsmenn þingflokka í morgun það tókst ekki að ljúka umræðu um þriðja

orkupakka Evrópusambandsins í vor og nú styttist í sérstakt sumarþing þar sem á að reyna að ljúka málinu hér í Alþingishúsinu í dag settist fólk niður til þess að ákveða hvernig nákvæmlega þetta þriggja daga sumarþing á að fara fram fyrir lá að ganga frá nákvæmri útfærslu á sumarþinginu sem á að hefjast tuttugasta og áttunda ágúst og standa í þrjá daga fyrstu tvo dagana verða

umræður það eru allir þingflokksformenn sammála og skuldbundnir í þeim efnum að láta þetta ganga upp með venjulegu fundahaldi og að umræðum ljúki fyrir átta að kvöldi fyrri tvo dagana og síðan verði atkvæðagreiðslur og afgreiðslur á mánudeginum eftir þá helgi fréttastofa ræddi við nokkra af

flokkanna eftir fundinn Gunnar Bragi Sveinsson þingflokksformaður Miðflokksins kvaðst ekki eiga kost á viðtali mér fannst ekki þörf á að halda þennan þingstubb en það er samkomulag á milli Miðflokksins og stjórnarinnar um það og auðvitað tökum við þátt í umræðum um þetta þingmál það verða væntanlega aðeins verður annar bragur á umræðunni vegna þess að þingflokkum er öllum gefið tækifæri á því að vera með stutt svona

ég hef nú verið þeirrar skoðunar að það sé nú meira og minna búið að tala allt sem tala þarf í þessu máli það sem auðvitað skiptir máli á þessum tímapunkti er það að ljúka því með viðeigandi hætti ég held að það sé búið svona að fara mjög rækilega yfir þetta mál og og ég held hins vegar að það sé mjög gott að ná að klára það heldurðu að það

að gera þetta svona ja aðalatriðið er það að þá næst það fram sem að var stefnt að þessi mál fá afgreiðslu og vilji meirihlutans hér er þá leiddur í ljós og verður niðurstaðan í málinu og þannig á Alþingi að starfa já

segir að frásagninar séu ónákvæmar hann særi engan eða móðgi viljandi

hafi ítrekað hringt í þær oft seint að kvöldi og sagst vilja aðstoða þær með

beðið þær að koma og syngja fyrir sig oft á heimili hans eða á hótelherbergi þeim hafi þótt erfitt að neita honum vegna stöðu hans

komið fólki í uppnám eða valdið því óþægindum hann átti sig á að tímarnir séu breyttir og viðmiðin önnur sem starfaði hjá

þegar hann var stjórnandi hjá Washington óperunni úrhellisrigning hefur verið á utanverðum Tröllaskaga undanfarna daga og nokkurt tjón orðið á Siglufirði þar sem flætt hefur upp úr niðurföllum það gerist þrátt fyrir miklar endurbætur á holræsakerfum í Fjallabyggð holræsakerfið í þeim hluta Siglufjarðar sem stendur lægst er sums staðar undir sjávarmáli þar flæddi sjór gjarnan inn í hús en með endurbótum á kerfinu var það innstreymi stöðvað en þegar rignir svona mikið og sjávarstaða er há rennur treglega út út kerfinu þar sem sjórinn þrýstir á

og því þurfum við að hjálpa þeim með auka dælum og þær voru bara ekki að hafa undan í þessu tilfelli og það flæddi inn í hús og sums staðar urðu talsverðar skemmdir það í rauninni flæddi bara upp um klósett og niðurfall og við reyndum bara í rauninni að halda vatninu frá með handklæðum og einhverju þetta er ekki í fyrsta sinn sem flæðir inn til Guðnýjar og hún segist

hafa haldið að með endurbættu holræsakerfi gerðist þetta ekki aftur okkur var sagt það allavega þess vegna var farið í endurbætur og fleiri vonuðust til að það væri hætt að flæða inn til þeirra ég gerði það já gerði mér miklar vonir um það og búinn að standa í þessu ár eftir ár eftir ár oft á ári þetta fólk virðist hafa trúað því að endurbæturnar

sem voru gerðar myndu koma fyrir þetta já ég veit ekki hvaðan það kemur en vissulega hefur ástandið skánað töluvert og ég fullyrði að flætt inn í fimmtíu til sextíu hús ef ekki hefðu verið gerðar þessar aðgerðir sem þegar hafa verið gerðar viðkvæm sjúkragögn frá meðferðarstöð s á á eru nú í fórum fyrrverandi starfsmanns samtakanna og voru um

tíma geymd í bílskúr hans hann segist hafa fengið gögnin fyrir slysni formaður s á á segir það af og frá meðferð s á á að Vík á Kjalarnesi tekur við eftir afeitrun á Vogi þar er sérhæfð meðferð fyrir karla og konur fyrrverandi starfsmaður samtakanna hefur nú undir höndum gögn um sjúklinga á samkvæmt heimildum fréttastofu eru gögnin

á þeim eru nöfn og kennitölur og upplýsingar um afdrif í meðferð frá þessu hefur verið greint í fjölmiðlum talsmaður rótarinnar félags um málefni kvenna með áfengis og fíknivanda birti grein á Stundinni í dag þar sem óvarleg og ólögleg meðferð sjúkragagna er harðlega gagnrýnd starfsmaðurinn segist ekki hafa vitað af gögnunum strax og geymdi þau um tíma í bílskúr sínum nú hefur hann komið þeim tímabundið fyrir á stofnun sem hefur til að geyma slík gögn formann s á á hann kveðst hafa fengið gögnin fyrir slysni í pappakassa þegar hann sótti eigur sínar á skrifstofu s á á við starfslok að hans sögn er kassinn kirfilega merktur ekki ætti að fara fram hjá neinum að í kassanum séu viðkvæm gögn formaður s á á vísar

hafi verið afhent

hann vildi ekki veita fréttastofu viðtal vegna málsins en vísaði á Persónuvernd persónuvernd bárust tvær tilkynningar vegna málsins frá formanninum og starfsmanninum skrifstofustjóri Persónuverndar staðfestir að málið sé hjá stofnuninni sem hefur haft samband við báða persónuvernd veitir ekki frekari upplýsingar um málið að svo stöddu sprungan í

Svínafellsjökli sem gæti ógnað byggð í Öræfum hefur gliðnað um þrjá millimetra sem er um sentímetra minna en undanfarin ár

þó að hún hafi gliðnað meira á öðrum stöðum þar sem ekki er mælt sérfræðingar frá Veðurstofunni og Háskóla Íslands fóru upp á

í síðustu viku og gerðu árlegar mælingar á sprungunni

við mældum og það virðist vera að það sé minni hreyfing en var síðasta ár en þá mældum við tuttugasta september þannig það er ekki komið heilt ár

mældum síðast þetta hefur verið hlýtt sumar vissulega

það virðist ekki vera að gera neinar breytingar þarna efst sprungan hefur gliðnað um einn komma þrjá sentimetra á ári hún er um einn komma sjö kílómetrar á lengd Þorsteinn segir að sprungan skýrist sennilega af hopi

síðustu ár hefur verið fylgst með sprungunni á einum stað nú á að fjölga mælum en erfitt getur reynst að koma þeim fyrir þar sem þá þarf að festa í

þá getur hlíðin verið að haga sér mismunandi á mismunandi stöðum skilja hreyfinguna efnið sem hreyfist er

sextíu milljónir rúmmetra sem samsvarar sjö til áttföldum Keili á Reykjanesi en eru minnkandi líkur á

fyrst sprungan hefur ekki gliðnað undanfarið ár nei ég myndi nú ekki segja að það væri minnkandi líkur en það er alltaf spurningin

norðaustanátt er ríkjandi og töluvert

votviðri á Norðurlandi dregið hefur talsvert úr regni frá í gær en áfram má búast við úrkomu norðan og

í mismiklum mæli

veður verður lengst af bjart og þurrt sunnan og Einars Arnar Jónssonar gerði í dag tveggja ára samning við karlalið Vals í úrvalsdeildinni í körfubolta Breiðablik sigraði örugglega í undanriðli sínum í meistaradeild kvenna í fótbolta dregið verður í þrjátíu og tveggja liða úrslit á föstudag og

félag eldri borgara fékk í dag vikufrest til að taka til varna í héraðsdómi vegna

eru óánægðir með tilboð félagsins kröfur fjögurra stærstu aðildarfélaga a s í vegna

fjögur hundruð og fimmtíu milljónum króna á síðasta ári samkvæmt nýrri skýrslu helmingur allra launakrafna er úr ferðaþjónustunni mótmælin í Hong Kong hafa áhrif á allt samfélagið og skipta því í tvær fylkingar segir íslensk kona sem býr

annan daginn í röð var fjölda flugferða frestað vegna mótmæla á flugvellinum samstaða hefur náðst meðal flokka á Alþingi um hvernig umræður um þriðja orkupakka Evrópusambandsins verði á sumarþingi

hefst í lok mánaðarins níu konur saka hann segir frásagnir þeirra ónákvæmar en sárt sé að heyra að hann hafi valdið þeim óþægindum fréttir næst klukkan tíu í kvöld alltaf nýjar fréttir á ruv punktur is verið þið sæl